Mîni dêgiga ‹hesitation› berke ŋûnusur yeriŋoo goyiŋaã te daa nugurgar jikii. Ôwel tei berke mire ŋunusur yeriŋa mire ni dêgiga buru goñiŋg buru ginna bîyoo ogu dêgiga bîyi gonig te ke. Guru ginna daa saata geyindigire cikii. berke mire owel dir de tijiriŋar sala berkeŋar yerere kisi yeriŋo re lola daa nuzzi halas lolonuŋore lolo tuzoo jame nerg. Jame mire nerg mire ŋirigi tegiribar wôkid bîyuu gor goñiŋg te ke. Halas silenim ni saga zamnunnoo na aŋ guru eroo saga ñakiŋg te ke. Ogon daa mišil aŋ guru hirime huma dogu dôo ñakin halas aŋ ru ni hirime ma ediner coo ni ini ŋunusu addi ñakinere saga yerciŋg. Inda agu silenim ni saga ñaŋuŋoo na unnu saga ñaŋimar yerimar kei wekid bîyi goyiŋga ke teru mînida bîyi goyiŋg. Ôwel dir yeriŋoo re a cii numa saag tîni halas aŋ saag dîŋa cii numa dînig. Aŋ saag dannaa ni ciima bûrus dînnig. Halas bûrus tîniŋoore bûrus tînii ni biri numa ni tûllii yeriere halas bab a unnu foturŋa duro nusuk. Halas ammaa gura ni šaya cikii, amma gura kafe walla gawa ciidig. Halas tani bîyuu ginna lakin šai re šai yaarig, foturii foturuŋore halas hirimaa nerigaa ru ŋoore ŋiriere norosig. Norosere aliga ara nuu kubba tai dugusu daa nîsira šerere aliga ara gonum hirima nerigaa tee masere agu hirima lau halas tee amma kasugu turtuga ni kasugu turtig toore bab nuruur aŋ êtudiyan jillar wôki nuruu gonirere dîllir wêkid gonirere halas têniya niraa ni per mûuroo na têniya per baarik. Halas «hesitation» keyi peru baruu dago rapel addi kûru «unintelligible» saga genire. Halas teru bara mišil launum gii farar turtigire coo «unintelligible» ešerdiere nuu wôkid rukuruga kirire kore fadiryenere inda jaayis walla jaayišmi te finirere dago mesašir koona. Halas noore jayiskogo agu rukurere dagoo môto kilando gondirgi ina ara nuu bîsa walla teskiya ina tare turtigoo na te ke ru rukurere agu undoo ini tira gonirigaar jii kûi gijat ke a unnu aliguu per bapuro re teruu per aliguu baŋore bab a unnu izaa ŋa nusurug. Izaa na širaš burayindiere širanš daa te mire ogon daa minida biyir goyi ñeŋg. Širanš ni kei wawu ñenugore dago noore numa baŋoore gonim laa numa ŋa Halas mire tere re huma gii farar wapu ñendere. Halas tekere agu rûkere ûnivesita noortig. Ogon koyi tira muhimmir tan ôwel dir bidaayer gijaat kee a unnu halas ñaŋii yerimar a nuu fûrašar fûraša nuwa camuŋore ôwel dire fûraša ke camuŋare fûrašar te keru daa minida bîyir goñiŋg. Fûraša camiŋa re tee mišil noore mišil aŋ arri ši azabi gore lazim fûraša noore moguruu camii aŋ capcii ŋegire beyi te mire za ogon za wôkid ziyaar biyi goyi ŋeeg. <hesitation> ŋunusur yeriŋore berker tigisoo cašooŋa te mire ina ara fôturdaare turgare gura tere wôkid buru te ke